Mìȧŋ mìŋ manaŋ maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ, maŋ hȧwȧ jiim mȧŋ miiŋ, mìŋ woȧ ka miŋ jè, ka kȧ jawa ka dènȧŋ hoònɛ̀ŋ, ka dènȧŋ kpȧȧ tɔɔ ka dènȧŋ fɛ̀ì yilì ka hnȧŋ, mìŋ hnȧŋ ka miŋ jùȧ, ka kpȧȧ gbàlȧ tùwa mȧŋ ka miŋ jùȧ tɛ̀ɛ̀, ka miŋ nyùnȧŋ kaa sìȧ bù kaiŋ jè, è fɔɔyɛ̀ nyiiŋ miɔ̀ŋ. Maŋ hȧwa ɓɔlɔ̀ɔ̀ maŋ mìŋ manaŋ kèè maŋ ɓɔ̀nɔ mȧŋ, maŋ ɓɔ̀nɔ mȧŋ kàìŋ maŋ miȧŋ manaŋ kèè ɓɔ̀nɔ̀ kòa miŋ manȧŋ ɓɔ̀nɔ̀ bù wɛiŋ, mìŋ nyuno nɔŋ maŋ ɓɔ̀nɔ̀ bù wɛiŋ kɛ̀ maaŋ sìè maŋ kpamò fiìì, ka miŋ nyùnȧŋ ka miŋ jè, maŋ hȧwȧ jiim mȧŋ miiŋ. Mùŋ nɔ̀ŋ nɔŋ jììyè nɛ̀ŋje tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ yèɛ mùŋ manaŋ mùŋ jèiŋ, è fɔɔyɛ̀ nyiiɔ̀ŋ, wɔŋ nyiiɔ̀ŋ gò tɛ̀ɛ̀wɛ̀ mɔ̀ɔ̀nɛŋ, kɛ̀ kȧiŋ nyùnȧŋ kȧiŋ jè. E niì sìaȧ bȧa miŋ jè maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ è nɔ̀ɔŋ kpoloo ka jè ja kènaŋ, jà kìnȧŋ bù wɛiŋ, ka nyùnȧŋ pɔ̀ɔ̀nwaaŋ mɛ̀ kaa sìà laabu ka jè, kɛɛìm manaŋ gbȧlȧ tùwa manaŋ kèè gbȧlȧ tùwa mìŋ manaŋ kèè maŋ ɓɔ̀nɔ, maŋ hȧwȧ jiim mȧŋ miiŋ, maŋ ɓɔ̀nɔ yaȧ maŋ gbȧlȧ tùwa mȧŋ, mȧnȧŋ miìŋ nìȧŋ nyòògoò maŋ, tii miȧŋ manaŋ.